וויזוי מ'- <noise> <hesitation> וויזוי מ'צומאלט פעפער באליס. <hesitation> ס'איז דא אזא ספעציעלע אזויווי... <hesitation> וויזוי ס'ארבעט איז אז די- מ'דרייט עס און ס'האט אזויווי שארפע אזויווי זייערס און ס'ווערט דורכגעזייט און ס'ווערט אזויווי צופיצלט ווען ס'גייט דורך.